He honua maikaʻi kēia me ka ʻilihune ʻole no ka mea ʻo ke kanaka ʻilihune he kanaka me ka manaʻo me ka noʻonoʻo loaʻa ʻole, ʻaʻohe mea, ʻaʻole hiki. A no laila, inā maopopo ke kanaka hiki ke hele <hesitation> a waiwai e maikaʻi ana kēia honua.